ما المكان الذي لم تزره سابقًا لكن تود زيارته، ولماذا؟ ودي أزور جزيرة بالي في إندونيسيا هالمكان فيه طبيعة خلابة، من الشواطئ الجميلة للغابات الخضراء، تحس وكأنك في جنة على الأرض أحب جوها الهادئ والمريح، ودي أعيش لحظات من الاسترخاء على الشاطئ وأستمتع بالمناظر الطبيعية اللي فيها